Soona, veneɓ sendea keu yonki ro gab in ma’reuya pi’n taa nyanki ro, nyonki vallin nebbin kunu, nyokiya veneɓ paan yere, nyonkiya reu venenɓ pi’n sumus nuonki reu ko, n kud, n ma’keu tu’ zang tarn ga, dam keun yelleu ina veneɓ veneɓ pin nyonki n vallin nea, geu nena veneɓ pi’n yeɓɓed du, nyenki ko veneɓ pi’n teu kaani, beuneu nteu veneb yeɓɓid den, yeɓbid tuma, yebbid boo daakin neu nymkiya reu kakin, nyonkiya teu soona nee sisu, nyonki ya teu sona am sisu nyonkiya turu veneɓ liin sunu, se’n taa nyankiya reu nyenki geu teu soone nee sisu, nyanki teu soona veneɓ sunu, veneɓ pi’n sin nyyonkiro, veneb teu soona, baa seto bayi ga, nengna ded uengna reu ma gab nungna teu dedn neuya, gam i maa bedid bin kunu mdako aa mukeu naro mata bana, nyanki geu teu soona sisu, nee ko teu soona emke eu nea adnning ma zenbese, n ze odningneu gu, nyonki ambe n ze taa, n zzee nee mingneu gen nyanki ambe veneb pi’n yoo aaa, gam n da na zangu, neareu, gan neena n kum yeren kingu neareau tea kaakin, veneb kud se’i i ningni. Nyonkireu ko teu ningni, na lee ban haa bin je nengna yoo, ogu bin i nengna yoo bin i nengna se, nyonki teu gongneu? Nyonki teu ningni, zongnna n daa reu pad, keu nema nteu lamke kiina n lod loona, neree pad teu lod kaani, nyonki reu pad teu lod kaani, nyonki reu pad teu lod kaani, nyonki reu pad teu kaani, bamɓe nengna nyanbi oo tu gong aa bin da nengua jeena, bin da nengna i, na, n i, nengna yoo pad yilu vened ko se’ bu ko mingne veneɓ se bu ningni reu gam nii? Gamm <noise> valli noo ka, n eg bu buura eg bu buusa se’ but aa, se’bu faa, nyonki reu ko pad teu kaakim bamɓa nyonki reu son neereu sigu, neeku pad gusuma, nyonki teu sooni nyonki ko beddin nii? Kumke keu odningna, kumke keu odining gab-keya, keu lamkeya, lamke tura nee da yaana am sumu val turu nee ram kam yaana, to lamkee reu nyonki be reu taa gam n boba nyaa n odning n ko o dning amɓe sengu allah n ayi’u se, to nyonkiya reu veneb ko i kaan, nyi taa se nyata amko nyi odning ambe reu nyenki ooru, da nyenki reu sengu, nyi odning amɓbe se, to n nyi oduning ambe sengu amma nyonki amɓe veneb pa rom vungna, veneb pai vung nynkim ma gau n kumi vala, valleu sin ni? Nyonki nyonki reu sim ni? Rea. Neena veneɓ seena roo, deu geu gab kee ambeya, yin teu k usen taa, yin teu ku nyana taa duniya roo, duniya rev nda nii duniya sen nea duniya sen nea gu nna nee veneɓa, veneɓba leg ma’ reu, se’n na keun, uuuuna keun, ya pin taa nyankiya roo, pi’n na nyenki reu ko, amko n vallin neere pad yikeya, n vallin neere pad nuuuke ikeya, nyenke reu teu san lamke reu am siu, am ko n teu lan nyanki reu em keu kuru, deu taal od lom keu nea, neu taa dam new bineu pad zangna i dedn ɓeureu pad, nee i’ n teukeu, da bam aa waa bin teu teegal turu na taa daana waa bin keen pa’ke turu, na taa ama keu nyankiya roo, na taa daa naa odning ambe sunu, oduning ae ko da taa yaana amko maa ambe bangala, waa ambe teegala, waa amube mii pad da emma gu, da lon kar, ida odning lod loona sin nyomki, nyonki smko, kum ro’ kuruke songa, nyonki turu kumke dan sona, zangna na daan bureu da kunu soon em, nyanki reu ten soonew nee sisu, teu soonem duniyaro, amko venev kud sib u ku, i teu habdina buteu nongna keu rayuwa, buteu nongna keu gabke odningna, buteu gaba odning ko ba gab geu gam nii nengna reu keu ngonki singu ba odning gabi. Nee kumbin se, falil bi meg nea, nea kunɓin se, da odning ini? Nea kun bin se, i gab oɗning se, nea ko tud areu bin neu keu ta ni, nyama nea zag keu nyonki sonddeu, kai kumke see, nya neo ko tem ina zang kum siru-soor oɓim ko kumke mamm na, gongseu seu babin pad gongsen kum sin ɗuniya roo, ɗuniya re veneb se bin geu gongsa gongsa pi’ binpad gongseu bauura mene pad gongseu oo teu sin gongseu oo teu ningni. tem sin gong- gong.